کله چې د "سوله" کلمه واورم، نو زما ذهن کې آرامي او ارامي راځي. سوله معنی لري چې جګړه، شخړه او تراو - تاوتریخوالی نه وي. دا حالت دی چې خلک په ګډه ژوند کوي، یو بل ته درناوی کوي او په ډاډمنه توګه خپلې چارې پرمخ وړي. سوله د امن، محبت او همغږۍ سمبول دی. په ټوله کې، سوله زما لپاره د خوشحالۍ او ثبات نښه ده چې ټولنه پرې ودریږي.